Ha. ho o on. salsa macha, ho o on. salsa kuii, salsa xhí ha a <hesitation> an. nrua. ho o on salsa xhi tichí, ho o on salsa xhí ha a an mini yá'a ichi.